Allor viaggià è una d' 'e cose che <hesitation> che preferisco. Si nun foss p' 'e sord spis, nu viaggio 'a semmana spiss. Mo ultimamente ho iniziato a doje semman fa, insieme a <hesitation> a nu par 'e cumpagn e cu 'e guaglione simm stati a Venezia. Amma fatt giust nu venerdì, sabato e domenica. Quann è stat? Verso fine, fine marzo, e <hesitation> 'a sfurtuna è stata che amm'acchiappat sul male tiemp, però è stato incredibile. Venezia è una d' 'e città chiù belle d' 'o munn. Nu sacc 'e turisti pur si era fine marzo. Purtav male tiemp e amma girat. <hesitation> Amma stat 'o prim juorn venerdì, avevamo fatto Venezia tutt 'a jurnata camminann accussì, in giro per, per 'e varie piazze, San Marco, 'o campanile, 'a libreria chiù alta e quant'altro. 'O juorn aropp sabato amma prenotat nu giretto invece per le isole, amma jut a Murano e <hesitation> Burano. Uno p' verè comm lavorano 'o vetro e <hesitation> chill'ato invece ten 'e casette tutt quante colorate, molto molto carino. E invece 'a domenica ammo jut a fa nu girett 'o Palazzo Ducale e ammo jut pure <hesitation> 'a 'na mostra d'arte <hesitation> roba 'e arte contemporanea, moderna. Quadri diciamo <hesitation> nu poc chiù particolar. Mentre cocche viaggio nu poc chiù <hesitation> simpatico, l'aggio fatt l'anno passat E è stata 'a stagione 'o mes 'e agosto, che stev sul ij. Nisciun cumpagn putev fa nu viaggett e <hesitation> stev sul ij e allora senza senza organizzà nulla ci stann mo sti siti online, roba accussì 'e chi organizza 'e viaggi. Che tu praticamente c'ha sul appizzà 'e sord e poi organizzano tutt cos loro e tanto p' fa 'na cosa diversa aggio ditt, tanto quann c' vag chiù, senza <hesitation> poi nun tenev manco 'o passaporto, pecchè senò me n'avess jut for, 'o Giappone, 'O Perù, 'O Messico, cose del genere. E hanno organizzato stu viaggetto doje settiman <hesitation> in Islanda. Che Ferragost praticamente ccà in Italia stann trenta, trentacinc gradi, e s' schiatt 'e cavero in città. Là invece massima 'anna stat diec gradi. Pò <hesitation> però nulla 'a dicere, ceh 'na cosa incredibile, è n'ambientazione completamente diversa, tutta natura, ci stanno mille cristian ogni diecimila metri quadrati. E pure l'organizzazione in realtà, stu sito, stu <hesitation> gruppo praticamente, stanno tutt guagliun ca nun s' conoscevano quindi faje nu poc 'e amicizia. Ci sta iss ca nun è 'na guida, quello là del sito, che effettivamente è nu coordinatore, pecchè pur iss nun c'è maje stato là. Però organizza tutto, <hesitation> ngopp a internet organizza spostamenti, che cosa verè, che cosa non verè, ten l'agganci e quant'altro. Chill è stat nu viaggio indimenticabile, mo infatti Aggia stampat tutt 'e fotografie e m'aggia mis ngopp 'a parete. M'aggia fatt 'na bella mappina cu tutt 'e giri che c'amma fatt, chill è stat nu viaggio indimenticabile. E mo 'o prossimo, famm fa 'na cosa simile. Mo che m'aggio mis, mo che teng 'o passaporto, 'a stagione prossima invece me ne vag 'o vietnam. Praticamente <hesitation> è 'na cosa diversa pecchè appunto non è tanto gennotato, però in Asia m'è semp piaciuto 'e ji. Comunque è 'na cosa diversa. Nu poc chiù wild, un poco chiù selvaggia e <hesitation> e chell adda essere 'na bella esperienz.